تغيير حفاضات الأطفال هذي يختصون فيها الأمهات. هي اللي تعرف شلون تغير الحفاضة لولدها، شلون تغسل له. لكن إذا كانت الزوجة أو الأم مو بفاضية، فأنا أنصح إنه يجيبوا مربية. هي تدري شلون تهتم بالولد. وخصوصا <noise> إن الأمهات أو أي امرأة هي اللي تعرف شلون تهتم بالعيال الصغار.